گرلنگ بولے تو ٹیسٹ ایک دم ٹاپ لیکن سیفٹی بھی ضروری ہے۔ سنو ٹپس، پہلے گرل کو صاف کرو، پرانا تیل نکالو، اور جل گیا تو چپکاوا کھانا رہتا، وہ بھی نکالو، نہ تو سموک اور جرمز دونوں آ جاتے۔ گرل ہمیشہ اوپن جگہ میں رکھو، گھر کے اندر یا کلوز بالکنی میں نکو رکھو، ورنہ سموک اور فائر کا چانس رہتا۔ چارکول یا گیس جلاتے وقت زیادہ تیل پیٹرول جیسے چیز نکو ڈالو، بس پراپر لائٹر یا سٹارٹر یوز کرو۔ کھانا گرل پہ رکھنے سے پہلے مارینیٹ، اور فریج سے نکال کے تھوڑا نارمل ٹیمپریچر پہ لاؤ تاکہ ایونلی کُک ہو۔ چکن، میٹ، فِش سب کو اندر تک پکاؤ، ہاف کُک مت چھوڑو، نہیں تو پیٹ کا دشمن بن جاتا۔ را اور کُک کھانا کھانے کے لیے الگ الگ سپون یوز کرو، جرمز مکس ہو جاتے ورنہ۔ سائیڈ میں ایک سپرے بوٹل آف واٹر رکھو، چھوٹی سی، تو فائر ہوگی تو تورنت بجھا سکتے۔ گرلنگ کے بعد گرل کو بند کرو اور کول ہونے دو، اور پھر صفائی کر لو۔ مطلب یہاں گرل کا مزہ تب ہی ہے جب ٹیسٹ بھی ہو اور سیفٹی بھی ہو۔